ودي أقولك إن هذا شئ طبيعي كثيرين يمرون بنفس الإشي، لكن تخيل الطائرة من أءمن وسائل النقل يعني، نقدر نتكلم عن مخاوفك ونبحث معًا عن بعض النصائح لتخفيف التوتر في بعض التقنيات مثل التنفس العميق أو الاستماع لموسيقي مريحة وبقدر أكون معك يعني في الرحلة، صدقني الرحلة تجربة جديدة وممتعة.